Ën teoria si, la demucrasìa a duvrìa esi la furma d'guvern mi-iur, ma la gent tante volte a va pa a vuté e cuindi pöi a s'vei i rizultati, mentre se andarìu tüi a vuté a s'vedrìa magara ën mi-iurament